अन्ग जेब् ल ओब्ब ज ग्यो है, लेद् सोहेब ब मीतिन्ग होइ, अन्ग सिग अन्गओने बिति हन् गर्गनि। सोर्र्य् सिर्, अन्ग गरन्सि ज बै, नि मह हद। फिर्स्त् तिमे बिदे ज खेर्दन्ग्, ओख बिराद् हदुन्ग् मजिन्ग् निजग तिन्ग् जै, म्प्रए एक्दुम् देय् बन फिजिब् नैज बै। गरि फरब, त्रफ्फिच्, बर जनन्दुन्ग् मन्। गरि खुने, अन्ग जेब् पो मनकै न बुस् मन्दुन्ग् म, न औतो मन्दुन्ग् मन्, बिने थकैने अन्ग लेद् जनन्ग् बै सिर्। भिने सिग अन्ग मल बब लेद् ज फिरकै सिर्, बै अन्ग नि फिर्स्त् अन्द् लस्त् तिमे। सोर्र्य् सिर्, बै अन्ग नि भुलुन्ग मन्, गरन्सिनुन्ग मन्, जै जस् बिअ नतुरल् चलमितिएस् मन्, बिने थकैने अन्ग दिरि ज बै सिर्। मन्सि फर है, बन्ग्द्र है, अलै बिलै ज त्रैदुन्ग् मन्, न्ग्कैन अन्ग् बुम खलम्न हलै हल्फ् हैजर बै, तिमे ब ज बै मन्, जेब खलम्न है असे अन्ग। म्प्रए सिर्, जस् नि महलो हद यबर्, अन्ग बै गरन्सि को है जिसन्ग् है अन्ग, मल बब खलम् सिन्न, खलमर् ए बनि फिरैन्।